जन आम तौर म देखूँन हम त की ईब जू साल मा जन क़ददू छिन ई हमौर लौकी छिन हमा करेला छिन हमा जू गोभी छिन सब भिंडी छिन यू हमारा क्वे क्वे मेहनू मा मिलेंद अर आज कल त ग्रीनहाउस जू च सभी जगह मिलेला पर वन त यू कभी - कभी मिलन